Karazana matiére am-pianarana: science de la vie et de la terre SVT, Malagasy, matematika, histoire, geographie, français, anglais, EPS, droit privé, droit public.